Tsy tokony hasia fetrane nao raha soa ty rehafineo fa tsy magnompa. Tsy miteny raty. M tsy-ma-tsy-ma tsy manday probolemo ho Ay ty hafa nao fa mirehake rehe fa raha soa avao ty rehafinio.